Ko njamaaji ngorko, ko njamaaji ngorko fayi. Ɓe rewɓe njiddaade laawol njamaaji ngal, rewɓe fiyaangu ko fayi. E hoore ngal ko njamaaji rewɓe.